Koowe do mofta nyamdu mabbe sedda sedda on be hosata be hunduko. Kowoowe do vurta daga nder gaska wakkati di fuddi nanugo velo, sai di nasta wuro di yaha di supta nyamdu majum, di hosa sedda-sedda, di wailita nder laayi, di lora nder gaska di vurtino. bannin di tokkata wadugo ha di mofta nyamdu duddum nder wakkati sedda. kowoowe do vurta daga nder ngaska mai be derdiraabe maadi on ngam di heba di mofta nyamdu mai duddum ha nder wakkkati sedda je di hebata di nyama di heba sembe ha bandu maadi.